كاين رأس السنة الميلادية لي تجي في أول جانفي. كاين ثناعش جانفي رأس الـ السنة الأمازيغية. أول <hesitation> هجرية. <hesitation> ثناعش ربيع الأول <hesitation> المولد النبوي. أول نوفمبر من كل <hesitation> عام. و و الأعياد لي يجو <hesitation> مـ بعد رمضان و لا الـ العيد الكبير تاني بعد شهرين و عشر ايام من رمضان.